Считаешь ли ты себя хорошим партнёром? Если имеется в виду романтическим, то я не знаю, потому что я никогда не состоял в отношениях. Это наиболее честный и верный ответ, наверное. Как мне думается, более-менее да. Я считаю себя более-менее адекватным человеком, поэтому не вижу особо больших причин считать тог- то, что я буду каким-то отвратительным партнёром. Но всегда существует вероятность, например, тупо не сойтись в характерах. Или в интересах, или ещё чём-то то есть. В принципе пара это такая вещь, которая собирается и распадается. Наверное, поэтому я особо никогда их и не искал.